Sapi ise mataton saito to maka, maka-maka sapi maka kambing nda ara kambing ne ore sapi te payuu i tomaka maka kambing ni maka sapi imangase mataton apa to payu mangase na ara nda imbun te sapi te'e na sapi te paparennone, paparennone wo papa kandin mangase ba'ne to maka sapi te'e maka mata tonde nes sapi te'e ne mataton saito maka sapi ne, sapi ondei kambing te magase mataton saito maka. maka sapi ne. sapi arana imun t <hesitation> mangasekan ara kuman arana imbut te <hesitation> papa indum ne mangase da papa kan mangase ara mali te payune ma-mangules walei su tampa su kandang neh <hesitation>